ما اللغات التي تستطيع التحدث بها في الوقت الحالي؟ ولماذا تحب التحدث بها؟ أقدر أتكلم العربي والإنجليزي بكل راحة العربي لغتي الأم، وأحبها لأنها تعبر عن هويتي وثقافتي الإنجليزي أستخدمه للعمل والتواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، وأشوفه مفيد في الحياة اليومية